Laha aminakahy manokana aloha gny sefo mpahay miketriky zany tokony mana fomba fiketreha mampiavaky azy manokana. Zany hoe zany, niforoniny zany raha iny. Lafa niforoniny amizay raha iny, iny zany ro tokony indesiny mandresy lahatry gn'olo amy raha iny hoe, itiky gny hany niforoniko. La ny olo amizay ny mitsara azy hoe mahay lihity sa tsy mahay. Zay zany gn'amiko ny fomba <hesitation> tokony atao.